मोर् जानल मौसमके अवस्था यी हैं। कबु घाम लग्ता कह्लेसे कबु बर्खा, बर्खाके टाईममे पानी पर्ता। उस्तिही कर्के पत्झडके मौसम होईल यी समयमे चाहिँ रुख्खाके पत्ता झरईतियाँ। आऊ जाके बसन्त ऋतु होइल उ टाईममे फुल फुला फुल्तियाँ। आऊ रुख्खा भरिन्मे नयाँ नयाँ पालुवा पलैतियाँ। उस्ते कर्के जाड महिना ,जाड महिनामे जाड लग्ता। उ समयमे <hesitation> कुहिरा लग्ता। आउर बर्खा मेहे बदरी <hesitation> चम्कता, गर्जता कह्लेसे जाड महिनामे हिउँ पर्ता। आउर एक्ठो मौसम कह्लेके आँधी अईना समयफे रह्ता।